Mereka berhijrah ke tempat lain untuk mendapatkan pendapatan yang lebih menjamin kehidupan mereka dan juga atas desakan hidup.

Kemajuan teknologi yang dapat menghidupkan kualiti hidup saya adalah melalui <noise> kereta terbang, kereta yang boleh terbang untuk mengelakkan traffic jam di negara Malaysia atau pun kota raya KL.

Melalui nasihat dan juga <hesitation> life experience. Ini adalah disebabkan perbezaan teknologi yang sangat berbeza antara generasi millenial dan juga generasi boomer.

Saya amat teruja <noise> melakukan perjalanan jauh kerana saya dapat menikmati keindahan alam sambil <noise> mengalami pengalaman baru.